अपना घर में असी अल्मारी न रह साधारन, जसी की लकडी की अल्मारी हुई। अब बोदरेच चली, पर वो काम अपना घर को, अपना जरूरत को, हर सामान व्यक्ति धरे, कपड़ा, साडी, सूड, आदमी, बाई का, बच्चा होनका, फिर वो काम साज, संगार, मेकअप को समान। सब चीज ना ऊनी अलमारी मा ऐसी रखत। की जब भी ओखा खोला जो ओखा जरूरत की हर चीज मिल। वो एक ख़ान मा ओखा ऐसी बनी राखे। क्यों काम पैसा भी रखे, जब वो की जरूरत पड़ी, तो जट अल्मारी खोली, और पैसा निकालें भाई न, वा अल्मारी असी चीज चे, क्यों काम सुरक्षित हर चीज रह, मतलब नी।